bueno naꞌ diꞌtse xlaꞌndná gunn‑ná pintar ti kward chenná este primer iteꞌdná tind nkits, tson bueld izëná broch ga dzekna gubiasná lëꞌwu ibidz ga dzekna lëꞌná guꞌnn elegir kolor xlaꞌndná, por ejemplo diꞌtse xlaꞌndná kolor morad zak gunu lëꞌka tson bueld idedná brochga par lëꞌwu giaꞌn.